Haa yiroo doolu bi i ka, i ka a kalamuta le doolu, kaatu niŋ i ye a seppu teŋ tiŋ, a ka ñaajio bondi le, niŋ a ye ñaajio bondi, keebaalu ka a fo wo le ye yiroo fele a be kunboo la a ka ñaajii i ka niŋ i ye a busa teŋ a ka jio muŋ bondi a bala, wo lemu a ñaajio ti